Di̱n mi̱ maashi̱ naki̱n ne̱ Batile̱, nakin ne̱ Batile she̱ ni̱bi̱ yo̱o̱ ye̱ maa kuwokin bwe̱ndṵ be̱e̱ kati̱n maakel sobkin na nyii Batile ni̱bi̱ nyalke̱l suṵ bwe̱ndi so̱ "Vocational Training Centre Kamo" Bwe̱ndi̱ ni̱bi̱ nṵngkṵrke̱l be̱e̱ kati̱nge̱. Na mi̱ kiye de, mi̱ maashi̱ naki̱n ne̱ Batile, naki̱n ne̱ Batile she̱ kuwokin na ke̱ringke̱l be̱e̱ katin na keringke̱l tṵṵ ni̱bi̱ nyo̱o̱ suu bwe̱nde, bwe̱ndu̱ mi̱ maake̱l nakin she̱ di̱shi̱ ni̱bi̱ nyal shi̱ na rṵngke̱ nyiye̱ mbwendu nṵngkurke̱l be̱e̱ kati̱ so̱bke̱l she̱l tu̱ṵ yang maashi̱ di̱ nyi̱karmi̱n bṵtti̱ne̱ kiyen di̱re̱ na ni̱bi̱ nṵngkṵr di yang bwang shi̱ fang muu, ki̱ye̱n di̱re yang maashi̱ naki̱n ne̱ shuule, wṵ ka di̱ye̱n ke̱e̱mi̱n ne̱ Batile ka she̱l kwiikin ne̱ mo̱ nkara di̱ ki̱ye̱ kabe̱ fii naki̱n ne̱ me̱ din she̱ na rungke̱. nyiye na nyii Batile ni̱bi̱ nyalshi̱ so̱ Vocational Training Centre Kamo ni̱bi̱ deyye di̱ye̱n mi̱ mmaa mi̱le̱ bi̱nnaar, yang wel bi̱nnaare̱ she̱, na mi̱ bṵl fo̱o̱r di̱n ko̱ te̱re̱l she̱de̱ di mi̱le̱ bi̱na rab na koomo rab na bi̱nnaar, mi̱ sṵk bwatti̱re̱ mi̱le̱ bi̱nnu̱ng na tacci̱ naki̱n ko̱ro̱ mi̱ nyṵwo̱ li̱mal naki̱n she̱ dṵre naki̱n wṵ mi̱ nye̱ mi̱ so̱ mi̱ we̱ nyṵwo̱ li̱ma wṵ be̱e̱ bu mi̱ kuwoshi̱ na bwe̱ndṵ maake̱l naki̱no̱ be̱e̱ bu̱ she̱ we̱ faa nyikarki̱n ti̱b ni̱bi̱ a tu̱u̱ so̱b de̱ di̱ye̱n shii bwang ta na dur bṵlle̱ shiye, de̱ shii kuwokel ye̱rṵmbṵl shiye, be tu̱u̱ faashe̱ we nyi̱kar shi̱ye we̱l yim ne̱ ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ na daam te̱ti̱me̱ shi̱ye. Di̱ye̱l naki̱n ko̱ mi̱ maa so̱ wṵ di̱ye̱n shii bwang nṵbṵ dṵu̱rum ne fii nakin she̱, bṵne she ka ti̱b she̱ be̱e̱ kating a nyine̱l me̱ di̱ mi̱ kwa dṵro̱ me̱. Dure̱ wṵ me̱ nye̱ mi so̱ mi̱ kwa dure me̱ o̱ adṵre mi̱ ka bi̱yo̱ fii yaaring shi̱ di̱, nduro mi̱ dṵrṵl de̱ mi̱ wani sṵṵkṵm di̱ mi̱ yaari̱ng mi̱ wani̱ nyi̱ye̱ke̱l shi̱ye dṵwe̱l shi̱ye be̱e̱le̱ wel tṵṵ naki̱n ta de̱ diyen nangshi̱ shii kuma. shii lo̱bto̱k we̱ nyi̱ye̱ke̱l me̱ dṵwe̱l me̱ be̱lle̱ we̱l bi̱di̱ nyi̱ nyṵwo̱ bṵtti̱n fii naki̱n ko̱nṵng Yamba nwe nyikarke̱l nye diyel nangshi̱ ke̱e̱shi̱ naki̱n wṵ mi̱ nyuwo li̱ma she̱, mi̱ wani̱ coo tṵm, tṵm wṵ mi̱ coo shi̱ e̱ tu̱m wu̱ coo mi̱ shi̱ e̱ mi̱ kṵn bṵtti̱n mi̱ faa kam lo̱o̱ yo̱ng Ba na Nee kar re̱ shiye mangke̱ na kwaan di̱ shi̱ tu̱u̱ mbe̱e̱to̱ diyen kiyel she̱l Batile mi̱ kiye di̱ mi̱ yang kabe̱ mwi̱i̱ bṵ maashi̱ adure Te̱e̱ na Ba mangke̱ na kwaan mi̱ takke̱l tu̱m, dure takke̱l tṵmke̱l ko̱ Yamba di̱ nyi̱kar ye̱, mi̱ mmaa mangji̱ mi nyi̱kar ni̱bi̱ Te̱e̱ na Ba kar re̱ shiye̱ mfaa kwe̱e̱ke̱l me̱. Mi̱ we̱ kaam kam ne̱ nangji̱ mi̱ mmaa na tṵm, tṵm wṵ faa mi̱ mmaam nangji̱ e̱ Yamba di̱ di̱kti̱n yṵm barka mi̱ na wṵndi̱re̱ na be̱e̱bi̱ di̱ bṵl shii burkuum, fo̱no̱ bwe̱l kabe̱ me̱ Yamba di̱ nnyal na mi̱le̱ bi̱nnaar Kam ne̱ yim wṵ mi̱ mmaa na fang lo̱o̱ me Yamba nyi̱ye̱ nyi̱ne̱ barkal be̱e̱bi̱ bi̱nnṵng bi̱nnaar a kamshi̱ be̱e̱ wṵtṵb diin be̱e̱ bandi̱re̱. Na barkal tṵm wṵ mi̱ coo she̱ Yamba do̱yṵm so̱bki̱n tṵṵ nta we̱l Batile kar re̱ shiye shii bi̱nnṵng ko̱ tṵm she̱ di̱ nyi̱kar ye̱, dṵro̱ dṵr re̱ shiye wṵ di̱ shi bwang bwe̱l kabal me̱ di̱ mmaa kiyekin bṵlto̱ bwe̱ndṵ yanga lo̱o̱ wṵ dur wṵ ni̱bi̱ nyal so̱ kane̱n Univisity e̱ ko̱ nangko̱ nwe̱ tṵṵ nṵbṵ she̱ nyal shi̱ dṵwe̱ so̱ degree nwena degree di̱ mmaa nangji̱l she̱ na bare̱ she̱ ti̱i̱bi̱re̱l shiye na bwi̱ye̱ din be̱e̱ wṵndi̱re̱. Dṵro̱ do diye she̱ shi ma mi̱ tum fii sobkin di̱ yaa yaa di̱ maa we̱ sobkin a lo̱o̱ yin ni̱bi̱ nyal so kane̱ Health Tecnology nso̱b tṵṵ ni̱bi̱ nye̱ so̱ kuwokel fiye di yo̱o̱ fiye maa kwangshi̱ lam bṵ didi a suu bwe̱ndi̱ na rṵngke̱ nyiye ni̱bi̱ nyal so Environmental di̱ mmaa mi̱le̱ rab di̱ kwangdi̱ ko̱ kining ko̱ shi̱ ma. We̱ maa nyikarkin a lo̱o̱ yin ne̱ nye̱ we̱l nu̱bu̱ Maa wṵ ni̱bi̱ nyal shi̱ so̱ Kamo Community Health Care nwe̱ maa nyi̱karki̱n a suu bwe̱ndi̱ wṵ do diye̱ she̱ shi̱ ma barkal tṵm mi̱ ke̱e̱di ko̱ kar adure tṵm mi̱ kwangdi̱ wel Batile barkal tu̱m wṵ do diye we̱l bi̱raabe̱ bwe̱l me̱ shi̱ ma mi̱ tṵm nyang fii so̱bki̱n ko̱ nwe̱ be̱ bwe̱ndu̱ ni̱bi̱ nyal so̱ din Makaranta she̱ Federal University Kashere ko̱ we̱ a wẹ, ko̱ di̱ yang bwe̱ndi nṵbṵ nyal so̱ Two Hundred Level na nyii Maa nyi̱ nyal shi di̱ yab din di̱ yaa rab ko̱ di̱ a yaa we̱, wo̱ro̱ kar ka barkal tṵm. Be̱e̱ bare detto̱ diyeshin shi̱ ma we̱ fii sobkin be̱e̱lo̱ wṵ kati̱ng she̱ di̱ kwangdi̱ wolsho kar bi̱ ko̱ro̱ barkal tṵm wṵ Yamba ne̱e̱ de̱. Rabe̱ tṵṵ mi̱ nyṵwo̱ li̱ma she̱ bi̱raabe she̱ di̱ shi̱ mi̱ maashi̱ bo̱o̱re̱, mi̱ wani di kam ye̱r Yamba wṵnke̱l nunde mi̱ faa be tṵṵ be mi̱ yang bṵl kitang di̱ shi̱ne̱ mi̱ faa be tṵṵ mi̱ nyi̱karki̱n nu̱bu̱ mangke̱ di̱ shi̱ne̱, mi̱ faa tṵṵ diyen ka mi̱ye̱ ka mi̱ faam tu̱u̱ mi̱ te̱m tu̱u̱ yang tokke̱l me̱ kada di̱, bo̱o̱ro̱ ko̱ro̱ we̱ nyikarke̱l me̱ nai̱, kam ne̱ bo̱o̱ro̱ ko̱ro we̱ na shi̱i̱r nai̱ a kam shi̱n wu̱ Yamba ke̱ringke̱l me̱, mi̱ wanị di̱b lo̱o̱ me̱ maati̱n daam bu̱rbe̱e̱n daam rab mi̱ mangke̱ a lo̱o̱ di̱b wu̱r re̱ me̱ na be̱e̱ kati̱ng mi̱ daam a ye̱r, fang ke̱ringke̱l me̱ di̱ Yamba bwe̱ndu mi̱ yaa mi̱ daa de̱ mi̱ nyi̱m ka te̱e̱ a mune̱ di̱ fo̱no̱ fangki̱ Yamba we̱ ke̱ringke̱l me̱ kar ko̱ro̱ shi̱ ma barka adure tu̱u̱ Yamba nyo̱o̱ mi̱ maashi̱ e̱ kun shi̱i̱r bi̱raab nangwu̱ mi̱ kiye̱ de̱ din mi̱ maa naki̱n wu̱ ni̱bi̱ nyal so̱ naki̱n ne̱ Gmwamnati fang kuwokin fang kuwokin na nyii Kawusa di̱ shi̱ fang Gadi rabe̱ tu̱u̱ mi̱ kiye ke̱e̱di a munso di̱ shi̱ sooke̱l tu̱m coo tu̱m din wu̱ ni̱bi̱ nyal na ru̱ngke̱ nyiye̱ Nyii Manomi bi̱raabe̱ wu̱ mi̱ maa ke̱e̱di̱ adurshine̱ di̱ shi̱ maa bo̱o̱re̱ na nyu̱wo̱ bar Maa nye̱ so̱ maa bo̱o̱re̱ ka fang bo̱o̱re̱ di̱ shine Ma Harbi to kar tu̱ko̱ bi̱raabo̱ di̱ shii tu̱u̱ Yamba nyo̱o̱m yum mi̱ maa shii diyen ne̱ di̱ shii tu̱u̱ nyi̱ikarke̱l me̱ di̱ shii kwaan ne̱ me̱ na nyim ne̱ me̱ cum cire̱ she̱ na mi̱ sabbu̱ti̱ bur di̱ mi̱ yang kuwoshi nwe̱na ti̱b nu̱bu̱ mfaa bu̱ nangwu̱ mi̱ faa de̱ wuko mi̱ faa de̱ she̱ mi̱ nangbu̱u̱r re̱ Yamba na mi̱ yaari̱ng Yamba, mi̱ daa di̱ fe̱de̱ di̱ mi̱ maa ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ mi̱ so̱ me̱ mmaa te̱e̱ tu̱u̱ kwange̱ na Yamba di̱ Yamba nne̱e̱ we̱ shi̱i̱r nang ko̱ro̱ mi̱ kun nunge mi̱ kuwo Yamba di̱, mi̱ so̱ mi̱ ke̱e̱bi̱ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r nu̱bu̱ yo̱k ye̱ nyi̱mki̱n nwe̱ nai̱ nu̱bu̱ yo̱k yẹ sule we̱ nai̱, nu̱bu̱ yo̱k ye̱ ki̱na nwe̱ nai̱ fo̱no̱ maa ne̱ ki̱n Yamba bi̱li̱ng ye̱ nangshi̱ e̱?. Kam ne̱ yim ne̱ me̱ na fang lo̱o̱ nyi̱ mmaa kar nye̱ ma nyi̱ kwaan fo̱no̱ naki̱n ne̱ Yamba, Yamba be̱ wum nunde̱ na wu̱r re̱ me̱ shi̱ ma di̱ mfaa she̱l maaki̱n, bwe̱ndu̱ shi̱ ma maake̱l naki̱n bwe̱ndu̱ mi̱ mmaake̱l naki̱n e̱ di̱ yaa mi̱le̱ yang bulkin she̱r, koomo she̱r burkuun na tacci̱ maake̱l naki̱n daa be̱ mi̱ faa naki̱n she̱ bur wo̱ro̱ kar ka barkal Yamba di̱ shi̱ ke̱lle̱ Yamba kiye so̱ na we̱ diin na Yamba di̱ ma mu̱ bun shi̱i̱r diye̱ shi̱i̱r nwe̱ li̱i̱ke̱l mo̱ di̱ kung nunge di̱ nyal Yamba, Yamba yang ciikel mo̱